utanríkisráðherra Bandaríkjanna segist ætla að gera allt sem í hans valdi stendur til að tryggja lýðræði í Venesúela meira en hundrað hermenn hafa flúið til Kólumbíu írska lögreglan getur ekki útilokað að Jón Þröstur Jónsson sem hvarf í Dyflinni fyrir tveimur vikum hafi farið úr landi

stofn bleikju í Elliðavatni er nánast hruninn og víða um land hefur henni fækkað mjög mikið sérfræðingar telja að loftslagsbreytingar séu helsta skýringin borgarstjóri segir það ekki dyljast neinum að innan Ráðhússins sé vandi sem þurfi að leysa strax borgarfulltrúar hafi komið fram af óbilgirni og það sé óásættanlegt tuttugu og sjö íbúða fjölbýlishús sem sett var saman úr einingum er risið í Reykjanesbæ tvær vikur tók að reisa húsið sem var gott kvöld kólumbísk yfirvöld segja að yfir hundrað hermenn hafi hlaupist undan merkjum og farið yfir til Kólumbíu til liðs við stjórnarandstæðinga mikil spenna hefur verið við landamæri Venesúela síðustu daga vegna

hjálpargagna frá Bandaríkjunum forseti Venesúela vill ekki hleypa inn í landið juan Guiadó leiðtoga

stjórnarandstöðunnar tókst ekki að koma frá grannríkjum til Venesúela í gær hermenn á landamærunum heftu för stuðningsmanna hans til átaka kom að minnsta kosti tveir féllu og mörg hundruð manns slösuðust

hermenn til að hætta að hlýða skipunum

hann birti þetta myndskeið í gær af sér með hermönnum sem höfðu heitið honum hollustu yfirvöld í Kólumbíu tilkynntu

í dag að meira en hundrað hermenn séu komnir til landsins her Venesúela telur þó meira en þrjú hundruð þúsund manns og flestir til þessa eru lágt settir fundar á morgun með utanríkisráðherrum Suður Ameríkuríkja sem eru honum hliðholl sem og varaforseta Bandaríkjanna á Twitter í dag hvatti alþjóðasamfélagið til að halda öllum möguleikum á borðinu til að koma á stjórnarskiptum bandaríski utanríkisráðherrann ræddi írska lögreglan hvatti almenning og fjölmiðla til að aðstoða við leitina að Jóni Þresti Jónssyni á blaðamannafundi í morgun lögreglan sagðist ekki geta

útilokað að hann hafi farið úr landi Jón Þröstur Jónsson fór til Dyflinnar ásamt unnustu sinni til að skoða kastala og taka þátt í

þann níunda febrúar fór hann út af hótelinu sem þau dvöldu á um miðjan dag án síma veskis og vegabréfs og hefur ekki sést síðan írska lögreglan hélt blaðamannafund í morgun og hvatti almenning til að aðstoða við leitina bræður Jóns mágkona og fleiri aðstandendur eru í Dyflinni til að leita hans og hefur fjöldi írskra sjálfboðaliða einnig tekið þátt í

á þeim slóðum þar sem

sást síðast en sú leit bar ekki árangur greindi frá því á blaðamannafundinum að þyrlu lögreglunnar hefði verið flogið yfir leitarsvæðið hann gat ekki útilokað að Jón væri farinn úr landi Jóns segir lögregluna nú þurfa tíma til að vinna úr þeim upplýsingum og ábendingum sem bárust

hann sjálfur hafi meðal annars safnað upptökum úr eftirlitsmyndavélum af svæðinu þar sem Jón Þröstur sást síðast fjölskyldan heldur áfram að leita í vikunni og ef ekki dregur til tíðinda verður skipulögð önnur hópleit að Jóni næstu helgi rannsóknir á bleikju á Íslandi sýna að henni hefur fækkað verulega og er stofninn nánast hruninn í Elliðavatni sambærilegir

í Noregi og óttast sérfræðingar um afdrif tegundarinnar rannsóknir á bleikju hafa staðið yfir mjög lengi á Íslandi meðal gagna sem stuðst er við eru veiðiskýrslur sem ná yfir meir en sjö áratugi og greina frá veiði í nánast öllum veiðiám hér á landi nákvæmari rannsóknir á bleikjunni hafa

þrjátíu ár víða um land meðal annars á bleikjunni í Elliðavatni hitastig vatnsins hefur líka verið mældur nokkrum sinnum á dag í langan tíma vatnið er mjög grunnt og sýna mælingarnar að það hefur hlýnað

mest á vorin og í júlí ágúst og september hlýnunin hefur margvíslegar afleiðingar fyrir lífríki vatnsins þetta virðist

koma hvað skýrast fram í bleikjustofninum hann hefur á sama tíma og vatnið hefur hlýnað nánast hrunið

hann er ekki svipur hjá sjón hiti vatnsins hefur bein áhrif á

fiskanna sérstaklega

rúmar tuttugu gráður fleiri daga og jafnvel heila viku

á svæðum þar sem ungviðið heldur sig og þau einfaldlega þola þetta ekki svipaðar

breytingar hafa átt sér stað annars staðar á landinu eins og sjá má á skýrslum um skráða stangveiði í íslenskum veiðiám þar sést að sjóbleikju hefur fækkað alls staðar og einnig að sjóbirtingur hefur fjölgað sér á móti erum við að tala um mikla fækkun við erum að tala um já mjög mikla fækkun og

komið þannig að til þess að hamla gegn henni til þess að menn fari nú ekki að veiða síðustu bleikjurnar þá hefur verið gripið til

mögulega er þetta tengt hnattrænum hnattrænum breytingum eða breytingu á loftslagi og hvernig það gerist það veit maður kannski ekki alveg nákvæmlega en það væri mjög mikil þörf á að kanna það mun betur er þetta einstakt fyrir Ísland nei það vill svo til að við höfum verið að skoða þetta með starfsbræðrum í Noregi og það eru sambærilegir hlutir að

í norður Noregi og víðar á norðurhveli jarðar ef það heldur áfram að hlýna svona þá má búast við því að stofninn verði það veikur jafnvel að hann líði undir lok þolendur kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunnar gáfu lítið fyrir ræðu Frans páfa við lok fjögurra daga prestastefnu um aðgerðir gegn barnaníði innan kirkjunnar í Vatíkaninu í dag niðurstöður þingsins séu ómerkilegar og og

við lok þingsins og í morgun lofaði Frans páfi bót og betrun

á annað hundruð háttsettra klerka frá hundrað og þrjátíu löndum tóku þátt á þinginu samtök þolenda fylgdust grannt með og fannst mörgum lítið til þingsins koma var fimmtán ára þegar prestur beitti hann kynferðisofbeldi enn skorti skýrar upplýsingar um það hvernig kirkjan ætli að koma í veg fyrir misnotkun presta breyta verklagi sínu þegar slík mál koma upp eða bæta fyrir glæpi fortíðar borgarstjóri segir löngu tímabært að takast á við ágreining og samskiptavanda í Ráðhúsinu hávært ákall hafi verið um að líta ekki undan óásættanlegri hegðun nokkurra borgarfulltrúa Stefán Eiríksson borgarritari Reykjavíkurborgar ritaði ítarlega færslu á Facebook síðu starfsmanna Reykjavíkurborgar í vikunni þar gagnrýndi hann harðlega nokkra ónafngreinda borgarfulltrúa fyrir óásættanlega framkomu í garð starfsfólks borgarinnar

staðfesti enn fremur við fréttastofu að stjórnendur fyrir hönd um sjötíu starfsmanna hefðu kvartað og tveir starfsmenn hætt störfum borgarstjóri segir Stefán hafa borið birtingu færslunnar undir sig þessi átök séu vissulega ekki þau fyrstu sem hafa átt sér stað í Ráðhúsinu en nú sé umfangið og fjöldi ábendinganna er einfaldlega það mikill núna er þetta sterka ákall um að líta ekki bara undan þegar um er ræða kjörna fulltrúa þó að þeir hafi auðvitað svolítið sérstaka stöðuna nokkrir borgarfulltrúar minnihlutans hafa brugðist við færslu Stefáns og telja hana ósanngjarna hann fari ekki með rétt mál og hafa kallað eftir því að hann rökstyðji mál sitt með dæmum eða nánari útskýringum mér finnst þetta bara hltui af þessari umræðuhefð sem að Stefán er að lýsa og þarf bara varla frekari vitnanna við í tengslum við borgarstjórn á undanförnum mánuðum vita að það er vandamál á ferðinni og við þurfum bara að viðurkenna það og taka á því eins og manneskjur næstu skref séu að ná að koma ágreiningi í réttan

farveg þetta er mikið áhyggjuefni og eins og ég segi mér finnst starfsfólk hafa sýnt mjög mikið langlundargeð og þolinmæði og þetta skref var stigið til þess að búa til farveg til þess að taka á þessum málum ég held að það sé bara löngu tímabært fólk

sem fréttastofa náði tali af í dag sagði að verkföll gætu sett allt í uppnám og tillögur ríkisstjórnarinnar í skattamálum væru sýndarmennska flestir voru tilbúnir að fara í verkfall ef til þess kæmi v r býst við að hefja atkvæðagreiðslu um verkfallsaðgerðir í næstu viku

v r kláraði aðgerðaráætlun í dag sem verður lögð fyrir stjórn og samninganefnd félagsins strax eftir helgi aðgerðirnar beinast

stærstu fyrirtækjunum í ferðaþjónustunni

eina sem ég get gefið upp að þessu stigi við erum í þessu öll félögin saman en okkar atkvæðagreiðsla gæti byrjað í næstu viku formenn verkalýðsfélaganna hafa haldið því fram að félögin ætluðu að deila verkfallssjóðum en formaður v r segir að ákveðið hafi verið

í dag að það yrði ekki gert kostnaður aðgerðanna sé sambærilegur milli félaga og því einfaldara að félögin standi undir kostnaði hvert í sínu lagi nú lítur út fyrir að fyrsta verkfallið snúi að þeim sem vinna við þrif á veitingastöðum og hótelum ef félagsmenn Eflingar samþykkja tímabundna vinnustöðvun í atkvæðagreiðslu sem hefst á morgun og stendur fram á en hvað segir fólkið eru allir tilbúnir í verkfall ég væri alveg til í að fara í verkfall ef að því kemur mér líst

það verða verkföll það setur allt í uppnám þetta er bara til skamma r að bjóða

það er aldrei tekið mið af mið af því hver þörfin er hjá fólki almennt maður skilur þetta fólk eg myndi ekki lifa af þessum launum sjálfur

mögulega jú en það er kannski hægt að koma til móts við þennan hóp með öðrum hætti hvernig þá skattalækkunum til dæmis nú eru stjórnvöld búin að kynna sínar tillögur í skattamálum þær tillögur

sýndarmennska frekar en annað verkalýðsforystan í dag

eru að hræða atvinnulífið samtök atvinnulífsins hafa ekkert í hendi að bjóða vegna þess að þeir segja að

niðursveifla ef þeir myndu semja á morgun myndi

þetta er bara leikur

aðeins hefur tekið um sex mánuði

íbúða fjölbýlishús í Reykjanesbæ vonir standa til að fleiri slík hús verði reist víðar á landinu í lok nóvember komu til landsins timburhús frá Noregi

klasi flutti húsin inn og kom þeim fyrir á Móavöllum í Reykjanesbæ þar sem tveimur vikum síðar var risið tuttugu og sjö íbúða fjölbýlishús á fjórum hæðum íbúðirnar fara í sölu á næstu dögum en aðeins eru um sex mánuðir frá því að vinna á svæðinu hófst sambærilegt hús miðað við hefðbundinn

átján til tuttugu og fjóra mánuði þannig að tækifærið með þessu er að bregðast fljótt við eftirspurn þar sem hún er er ódýrara að gera þetta

með þessum hefðbundna hætti þetta er mjög hagkvæmur miðað við þau gæði sem þú færð við völdum þá leið að slá ekkert af kröfum hvað það varðar bæði íslenskra neytenda og lög og reglugerðir og í mörgum tilfellum erum við að ganga lengra

en markaðurinn hér þekkir

verður í kringum fjögur hundruð þúsund krónur við erum að bjóða hagkvæmustu íbúðir á undir tuttugu milljónum tveggja herbergja íbúðir og og allt upp í níutíu og fimm fermetra fjögurra herbergja íbúðir sem verða á þrjátíu og sex til þrjátíu og sjö milljónir Halldór segist ekki vita til þess að fjölbýlishús hafi verið reist hér á landi með þessum hætti þá segir hann þennan sérstaklega umhverfisvænan er mikil eftirvænting og það verður gaman að sjá hvernig viðbrögðin verða við erum hérna í Reykjanesbæ að prófa okkur áfram með þetta verkefni hér hefur verið mikil vöntun á nýju góðu og hagkvæmu húsnæði og við bíðum spenntir hvernig viðtökurnar verða stefnið þið svo á að setja upp svona hús víðar á landinu það er ekkert sem kemur í veg fyrir það það þar sem eftirspurnin er mikil eins og núna teljum við þetta mjög vænlegan kost og klárlega á þetta heima víða annars staðar stjórnvöld í Færeyjum hafa ákveðið að loka landinu fyrir ferðamönnum eina helgi í apríl helgina á að nýta í uppbyggingu á vinsælum ferðamannastöðum en þótt ferðamenn séu ekki velkomnir þessa þrjá daga í lok apríl er óskað eftir eitt hundrað sjálfboðaliðum sem mega gjarnan koma til eyjanna á þessum tíma gegn því að aðstoða við vinnuna ferðamönnum sem sækja landið heim hefur fjölgað um tíu prósent á ári síðustu fimm ár ferðamálayfirvöld í Færeyjum hafa staðið fyrir herferðum til að vekja athygli á landinu og nú leggja um sextíu þúsund ferðamenn leið sína þangað ár hvert

í Rússlandi þessa dagana en sleðarnir sem sjá mátti í

í Moskvu í gær voru þó af óvenjulegra taginu svokallaði hefur verið haldinn árlega í sex ár á stofndegi Rauða hersins í

í Moskvu veitt eru verðlaun fyrir lengstu salíbununa og frumlegasta sleðann þriggja til fimm manna lið leggja mikla vinnu í hönnun og búninga

skriðdrekar og hernaðartæki eru algeng sjón en í ár mátti einnig sjá

liðin taka keppnina þó

því ekki að undra kannski að Steinríkur og félagar fóru með sigur í ár annað árið í sem þessu liði hlotnast þessi Baltasar Kormákur leikstjóri ófærðar segir að búið sé að selja þættina úti um allan heim og að fyrstu viðtökur séu góðar bæði hérna heima er áhorfið meira á seríu

og það var líka mjög óvænt

að selja til hvers einasta lands í heiminum eins og fyrstu

og sjá hvernig viðtökurnar verða bæði fengum við bréf frá b b c þar sem þeir voru rosalega ánægðir með áhorfið og svo höfum við séð alveg frábæra dóma vonandi ef að heldur sem horfið þá getum við kannski gert þriðju seríu en það er alltaf eftir markaðnum komið hvort það

það virðist vera og þess vegna erum við að undirbúa það og það eru ótrúlega spennandi þættir

fyrstu hugmyndum hver er morðinginn vænt um þessa karaktera ég verð að biðja fólk

við vissum að þetta ætti kannski eftir að koma við marga en viðbrögðin voru rosalega að gera fyrir Ásgeir í framtíðinni og hvassri suðaustanátt snýst síðan í hægari sunnanátt og styttir upp fyrst suðvestantil rigning um landið vestanvert á morgun en annars þurrt og síðan hvassviðri eða stormur og rigning annaðkvöld Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir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 fjórir leikmenn fóru meiddir af velli í fyrri hálfleik þegar erkifjendurnir

United og mættust í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag

sem í hans valdi stendur til að tryggja lýðræði í Venesúela meira en hundrað hermenn hafa flúið til Kólumbíu írska lögreglan getur ekki útilokað að Jón Þröstur Jónsson sem hvarf í Dyflinni fyrir tveimur vikum hafi farið úr landi

stofn bleikju í Elliðavatni er nánast hruninn og víða um land hefur henni fækkað mjög mikið sérfræðingar telja að loftslagsbreytingar séu

helsta skýringin borgarstjóri segir það ekki dyljast neinum að innan Ráðhússins sé vandi sem þurfi að leysa strax borgarfulltrúar hafi komið fram af óbilgirni og það sé óásættanlegt tuttugu og sjö íbúða fjölbýlishús sem sett var saman úr einingum er risið í Reykjanesbæ tvær vikur tók að reisa húsið sem var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 við þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl